हुरिकेंस दोनडोरयाच्या उडकां वोर जातां। हें मोड येता तेणा बोरौं पाउस घोड़घोड़ आनी। बुध्दो वाटता हुरिकेंस जायते दिस उरोंक शोकतात। हुरिकेंस टॉर्नाडोस हाचेआ पोरोस ओदिक नास। करता भोडलो जागो काबार करून दवोरता। लोकांछेर भीरंत आनी आकांत येता कितलोसोच। लोक मरोऊन वेंता ओसलेआ मोडक सांपोळोलेआ। लोकांक आदार दीउंक आमी तोयर रावंक जाई। पोइस अस्लोलेआनी पोइसाचेओ आदार करचो।